والله دراسة الإقتصاد والمالية مهمة يعني لإنها تساعدك عشان تفهم كيف تمشي أمور في السوج وحياتك اليومية يعني تعرف كيف تدير فلوسك وتستثمرها وهذا شئ مفيد في أي مجال اللي يشوفها عديمة الفايدة يعني يمكن ما يشوف الصورة الكبيرة وأنه جد إيش هيا مهمة سواءا للشخص أو سواءا للبلد حجتها.